Kindo ndhijie kanyaka ya mweka njiro kwa mri weno ndea luvaa. Kindo niwie thanyaa nighire kirebwe naa mshombe waa- wa nyama ya ng'ombe. Kirebwe ni kijo cha kighono kichikorwa kwi, kwa ondoa maghobe kwavika ruwenyi. Ukamvika maghobe rukwenyi maghobe nasha, ukamsha manghobe ukamvenya marughu. Ukammenya marughu ukathanganya na maghobe halafu kwavikia mmbala, kwaphinika. Ukamphinika, kijo kya kyaa dogoshika rukwenyi, yaa! kekuta kikidogea evuka ipofu yevuka. Kwairima ungeraduga kadu kiheke kinovovie uwikie mafura. Ukamvikia mafura, uwinge mafura kashaninga kichaa. Kana iringi wachii- wachii ta kuvakirigha kwio kwio fu mafura ukavika rukwenyi kuna ichi ncha mafura ghashi. Halafu wapitia na kire mndu uyakwaribia mndu chekuta na kindo cha mafura kiwe na maghobe halafu kwaya. Hi- hi ntavila mthagani na mapishi ghakwe nifurie vakiini fokichekorwa. Vengi mathonge na maghobe rukwenyi kashi hafu wakamsha unawikie marughu. Ukamvikia marughu uwikie mbala ukamwikia mbala kuleke kijo kishe haghire kamandu vaa. Uwikie mafura onaga chenji kinakijo kana hai ulinge uwike mafura rukwenyi kapata moro uwikie na kijafu kwirigha kuliko kirembwe njeo ki- kijiithanya